Ghi ya Puc’a Lthuna, lthuni dai kowai ai sina ta masa Vulunu, amma ɗa yandi ghi ma puc’a lthuna, ma khikhinusi ba wusiwusi wusiwusi wusiwusi wusiwusi, Sai ma lthavunusi ti gahuna ma lthavuni ti gahuna Sai ma puc’usi ɗi fai khin we ba a ndaka ga tsufau. Wi dinnan ga wa lthavuni ti ta gahuni, wa lthavuni tita gahuna Sai wa biya butina Sai wa Vyaya Sai wa Vyaya, ghingin kar C’uwina ʒhibusi, Sai wa ndaka kaman ghi ya ɗuwau ɗi gudana wa bu ɗi gudana sai wa lthangusi ɗi’i, to kuwi wi ya fayawi’i, ƙyanuni’i taba ʒhusi sai ta tsifau, to a tsifuta sai yu biya sai waba puc’usi, sai ya puc’usi wi ɗi ghan wai, wiɗighan wai ɗi lthipuɗina ya puc’i ɗi lthipudina ƙyanuni te dai taniya P’usi taniya P’usi taniya P’usi, to ghani hin layi hina U’ma wuyani khin caani nunu a'a babu yani bu ma ndaka lhuwau, Sai waɗa shama wuti sai wa faka waba tuturusi sai waba tuturusi sai wa whuwhultha ɗi tsuwara, ya whuwhulthi ɗi tsuwara, to ɗusina jusi ɗi njorana yu U’ma rivun khin cani. To sai ma fakhi gwamana’a da shike mbiyana hi biyamu yanibu ma puc’akhin cani, to can muna, ghani khin ƙuwai ci P’iyau, ghani ga yuuwi wi ba kuwai caba ya ɗa va wa puc’usi ɗi ɗi lthipuɗin ni mbiyana, wato frizi be’e, cici wa haduʒi be khin ku lantarkina to ku lantarkin te, a ndaka biya ca yuuwi ca U’ma rap’ip’i ainum, to rap’ip’ien te’e, tabu ndaka ʒha ta lthuni takwa galau, ɗi wuye yuuwi ma, ya puC’usi be kwafa, ca di frizai sai to ghana gma kaman wundaka khina <hesitation> khi timana, to yu puc’i ca ɗi’i a ratima timuni daga ca ɗi’i, sai wa tigha ca kuwai ba wutighi ca kuwai wusin ta rap’ip’iena a ndaka ɗan lagyau, to a lagyi’ta sai ya bu cayiyau sai wa khiyau to ya wi khi bu wukhiya sai wa pinya ca kuwai to rap’ip’ein te a ndaka piya khin cani ghani ndaka U’ma cirana ba yan ndaka P’usi a ndaka vulaa, ta ɗahi wuti subu puc’akhi ti mbiyana to khin yandi ya kumamu gwam ghi ma kumau sai ya ɗa to. Hyina hala butin hin fakhi ba hin ʒhinaya sai hina hala butin sai hina Vyaya Sai hina Vyaya sai hina Vyaya, hyin vyi butina to a ndaka sa hacakai to a si hacakai ɗi we’e a ndaka tsufau to a tsifuta sai wa t’ayusi kaman ca ɗi frizayi wusin ai sa hacakhi be’e ta wabu ba wu PuCa’aya a ndaka Vulaa, har dinnan bu wu layi wa u'ma wa-wa-wuyani khin cani, sai wa ɗati maƙanni Va, ngulan gu ghi ma Puc’a ɗi tilkwi ti mbiyani ngulangu khin bangimasi gha, ɗuʒa gaɗa gyicau ca balthi ba ci gyiciya ci nahiya sai ca ɗa a busa ʒinu koga a tabani gwan ɗa tin gha wu cimu fic’i ai ma khiya kawayu, to yandi ya Puc’a lthuni taba gwan pani-pani, pani-pani khin bu wu ndaka tusi gwamana’a, can wa U’mi khenkenti wa bu ndaka gyirakayu, bu wu ndaka u'mi kenkenti ghingin ta vulau taba bu ndaka gyirakhi, wi a ndaka khiya satina u'sani masir be'e. Wi a ndaka Khiya U’sani Juɓɓun boni fudi, wi a ndaka khiya U’sani Juɓɓun khiji <hesitation> U’sani masir taba satin wuti be’e, U’sani Jubbun boni fudi taba satin raa be’e, <hesitation> Juɓɓun khiji taba ciran sai. To wu sin caba ghi ɗi va ya be pani-pani, khin bu ndaka ghirakai khin bu ndaka kwa ghirakai, din ghani dai khin kuwai a ndaka Vulaa, ghani babu kuwi ga to a ndaka ga Vulau Saboda ca yuuwi can a layaaaa yuuwi, ɗinɗimayu, wu ndaka ga naha, ghani dai yuuwi ca kwa rap’ip’ya to lthuni ndaka Valau. <noise>